Kubawaire abakali oba bawala amani omaka ino nokusoma kuba kubawaire okutegera obutatya nokutegera obuvunayizibwa baibwe omaka era kisingire ino okubawa amani abakali

Amaka gange gafunire mu ino mu porogurumusi gyo'kusoma okukyalo nga tubita mukwega mubibina byo kutereka esente nebintu ebindi

Omusaiza asanira okwaba mudwaliro buli wawona nga afuna obunafu omubiri gwe bulisawa so tosanira okuba awo kulinda obulwaire okweyogerera omubiri oluisi oyinza okuba oli muluwaire nikyo ekireta

Nnn emirimu je bizinesi ejo gitaka bantu nga basomere ku nibo abamaite okubalirira okutegera kiki ekibali kubalirira mu bizinesi yabu amafactory ago gona getaga bantu nga basomere ku nibo abayinza okuleta amafactory mukitundu enkulakulana oti niyo eyo

Engeri ejetulonda mu abakulembezi omubyalo nikwo bwaliwo obupapula obubaleta obwetukozewa okusula mu boxi nokwo okulonda abakulembezi okwetulanda mu

Mukitundu kiyange tulonda abakulembeze nga lc 1 owokukyalo akasera obwe katuka nga balangira okulonda abakulembeze twemerera kumigongo abandi tulonda mubera ejeba tusomeseriye eyokulonda eriwo

Enyembo ejensinga okubuliriza oba okutaka eino nijo ejeidini nijo ejentera okubuliriza eino ejeidini

Abaana okufuna endwaire oti nijjo nga ejjo, nikwo okunywa amaizi ago agabazanyiiremu, nga makyaafu, bazaanya nayee nibanywaku tee; nobuwuka obwomumaizi okulususu lw'omwaana olwokuba luba lugondi.

Emirimu mingi abazaire egyibakola abazaire bange okutwaala abaana okwisomero ekisooka kubagulira byettago bya'masomero, kubasasulira bisaale bya'masomero no'kubona nga abaana abali kwisomero balamu

Abakali okwewala ebyo bukyafu nikwo okuba nti bulisawa nga alimu munsonga yabakali bulisawa alina okunaba ne ebigoye ebyo ebyasibisa ebyo nga byonabyona biyonjo nga bulisawa biyonjo abyozya nikwo okwewala obulwaire obwo

Nyamba okusoma okwa bana inina okuwona inti nbakomentwreza okwaba kwisomero nibagulira ebyetavu ebibka ate nbasasula ebisale kiaymba ku emaiso yamaka gange kubanga abaana bange baba basomere basobola okuyamba zena

Amaizi gona gonna amabibi galeta endwaire era kolera gayinza okuleta endwaire jenjauwlo kuba gaba mu ebibuka bingi ebibuka ebiyo biyinza okuleta ebiruaire byenjaulo

Okusoma okwa kuyambire mumaiso gabana bange kuba kwansoboserie okufuna emirimu nesobola okufuna esente ejibayamba ku okubafunira ekibaria okubona nti balambala kusa nti nga baba kumasomero okusoma no'kwijanjabiwa

Okusoma kuyambire ino amaka gaisu okufuna kwabulimuntu kuba abasomere nga bafuna emirimu jokola kumirimu ejo babasasula chinayambaku okutereriya enfuna jaibwe nokwetusya ku ebiyo ebibabataka

Engeri ejo ejoiriryaku ekitundu Kyo nga wasomere nikwo okuwaku abantu abokukyalo bona nibawaku emirimu ono aize anundire, Ono aize akole ku mukafamu emirimu jiba mingi mingi ejowa okuwirirya abantu abokukyalo cho bona nibafuna ku akasente

Ekyo kitufu kubyaalo ebindi bakali bafuna enfunza era basobola okujewala okujewala enfunza nga bewala ebintu ebireta enfunza kiyamba ku okwewala

Engeri okusoma ekyekuyambire muku nikwo okubona nti oyinza okutegera nti okusimba emiti ejjo'jibawo mukibira omwiga mulina gukozesya kusa nga wegusanire muleke ente wona owegirira nokutegera ebintu ebiri muyitakali eyo ebyetutamaite ebyo'mugaso omwitakali omwo

Okusoma nga omuntu basomere ku omukyaalo atyaanu bwabawo ebintu ebiyeta ebiyetagisa okutegeera okukyaalo nti egavumenti tutaka yona etuyambe kyino nakyino kale oyo omuntu eyasomere ku nibo abatiyama nebabalirira enbalilira nebawona nti kino kisana okukyaalo kino nakino nikyo ekisana okolebwa

Atyanu ekireta obulwaire obwo mubyalo nikwo okuba nti abakali waire baisuka omuntu olimwazu odi olufuna esente je waaide mulwaire nga amutwala ono ntaka mulimu alina akoba nti ntaka okozesya kaisi olyoke ofune omulimu nibyo ebivaku endwaire oti nijo ejo okubitirira okyalo

Eeh obobonanga omubiri amaani mubula olina okwabaku omwidwaliro nebakukebera oba tinikyo ekyo olina okwata emirimu ejewekozesya kozesya ku ejakuwa notuuyana omubiri negutuuyanira kimo

Okusoma kwa bantu abakulu bona ebaba basomere ku ku bona baba bapulanninga nibategera ekyokola bona amaka gabu nikibaletera bon okutegera ekyaba omaiso omumaka gabu nibafuna enkulakulana mu maka gabu

Nyumira okubona nga abaana bali kwaba omumasomero omubunji babitire kusa basomere babire omumatikiro babatikire omu maaa omumisomo jabwe nga bamalire okusoma nikyo ekinyumira

Okulya tusaana okulya emirundi nga iina oba isatu naye embeera ye'sente tetusobolesya okulya kyova tulya emirundi nga bibiri naye nga tulya emirundi nga missatu olunaku naye embeera yekasente tetusobola okulya nga owetusaanile okulya

Inyumiruwa ino olwo kubanga awo owemba nabo ki ki kyongera emikwano ino emikago nijeyongera ku nimbanga indinabo bangi emikwano

Omukali ayonkya; olwokufuna amata; alina okulya ododo, obobyo, uuh nalya ku entungo ejo, nijo ejireta nafuna amata ne'kyenyanza.

Ekiretere aah abana okusoma ni ni nibaleta embera okukyuka mumaka nikwo okuban nti basomereku bafuna emikwano baba nebaleta ebyebaweine owandi nebaleta wano mukyaalo kyaisu kyona nekikulankulana

Ekirta omusaiza okuba nti asigalawo nga akili mugumu mubukaire nikwo okwekozesa kozesya emirimu ejo ejawaika emizito emizito nabona nti natuyana endwaire endwaire ejo nijimuzuwa mu mumubiri nga atuyanire atuyanire muku

Aatyano kusigala nga nkali mugumugumumunku emere ejesaana okulya nikokulya ebivabiva ebyo ebirugazu ebyo notekamu etuungo batamu maido niiyo emera eyinza kubanga gumyagumyaku omubiri obuulo nokulya bwiita bwobulo.

Omukali kusigala nga tali aah asaana kubanga takola mirimo emizito alyaku kusa weena nomulaga mukwano naba nga'wulira kusa okukuuma ekida kyo obuta musumbuwa ino

Ensonga eyo ereta nti nikwo abaana nti basomere Kuku, batuleeteireku feena atyanu feena tuzimbireku amabaati, tetukaali tetukaali tugona omumanyumba ageisubi nga adi eira; naye nga gonna galiwo okunyumisya amaka.

Tugezyaakku okwekwata kwata nobullimu obutono obwo, nitubona nti abaana tusobola netubatwala okusoma, the kozesia ku owoyaba kumusiri notundayo ekyotundire, oyaba noleta notwaala omwaana nayaba okwisomero.

Era okusoma kuletere ekitiwa omumaka gange nga zena omuntu ku kyalo nikwo omugaso gwo kusoma kuletere ekitiwa ino

Omuntu oyo ayinza okuba nga atakire a a a ataka okuba naiwe naye akulaga wano omukyeni kye akulaga amasanyu muntu muasanyufu ino ataka okuba naiwe

Okwewala obulwaire obwensiri obwo nikwo okugona omukatimba inina okusawa amaka nga masa tintaka amaizi okwegama omumaka gange gabe ku nga gali wala

Ekiraga kityo omwaana wo takuula kusa ate taaba musanyufu abawo tyo nga yongobereiire buli saawa nikyo omubirigwe teguba musa.

Ntera kulya bwita, bijo, bijanjalo, neeee ne dodo Oyo nibo ebiyentera okulya

Abo tulina okubabulirira nti okusoma nikyo ekintu elikulu ekyomugaso so mulina okusoma nokubabulirira nti okusoma nikyo ekisumuluzo Kyo Maka

Amaizi ago okubona nga mayonjo masa nobaire nogafumbaku nibagatokosya nibasuka munsuwa nigayogoga nibatandika okunyuwa

Eeh Ekiwa obulamu wange okuba kusa, nikwo nti baso nasomesomereku nii noo nokolaki nooo nokubona nga embera eyeee nsa eyoo enkwata yessente yoona nkwatakwataku nikyo ekyo.

Okusoma engeri ekwakyusirye mu obulamu bwange atyanu nzena ngona ku muibati ndya ku kusa embera tinoyo nga wadi

Eeehe gibawaire omwekanonkano bonabona bali kimo benkanankana emisomo gye'nnaku gyino amasomero

Batambulya mapikipiki nigo agabatambulya omubyalo okola emirimu jabu

Ekyambire ekyo bonavona abantu basomere ku buliyomu yena akola oba byalani muzimbi aa batyo batyo

Amaizi ago gaba amakyafu gabamu wuuka kyova galeta kufuna bulwaire bwa'MP kolera .

Okendeziya endwaire nga atyanu nga endwaire ejolunkusense olwo nikwo omugaso obusa bwakwekwasya enkato